Giro kaineng wakani etok palakan pakin ina pakin lakokotang aro kara inang lo lanta musa ina masat e tang etok ina mikus sege tuaneng kata usisik epuk kata viltuma ina usisik epuk, lore iang kiki ume te paip kula vanuat iak lo ian nata tiptip vo nu a lak lo ian tiptip emuk e i wekanap ina nangas kumpana ri nam ina tamam wagi wakanap ina krismas aro kum para namina tamang e te napa sami ta votigap, ina tang bivilai usisik tuman na labu i aunenge wanwan makus, kula nu vat kula wekamos si atang i naina pa lo tang gun no ga lak lotang gun nuga mem minang kul para la lui, a lam minang nem ina tamam a inang i ausisik tana kamata nanglokek, wa nu kas sosok wa kaneng una soksok ita tiptip e watapuk kam mina so ita makus lamua inang giro sakania.